La stampanti tri D, veni a diri tri dimensioni, havi un vrazzu e na scatulidda unni mèttiri lu materiali ca veni usatu pi fari l'oggettu ca si voli criari. Lu materiali po èssiri cimentu, plàstica eccètera. La stampanti veni collegata a un computer unni veni progettatu l'oggettu. Na vota finutu lu progettu, si va avanti pi stampari e cu lu vrazzu, la stampanti accuminza a jiri [leggasi: a gghiri] jittannu lu materiali e jiri criannu l'oggettu progettatu.